السلام عليكم يا هلا ممكن اعرف انت من وين ايه يعني انا يديدة في هاي البلد وابغي اتعرف عليك وين ساكن وين الأماكن المشهورة في هاي البلد نقدر نطلع فيها هل فيها اشغال مثلا احسن من الديرة مالتي ايه ممكن نسوي انشطة ويا بعض يعني نطلع نستانس جذي